La kú kää my jáaá tá’ xi iá iaú’ra jia ka guo kiä’ jy ñí exa re nɇ, exa sun ejö xá my jáa, wɇɇ ro’ dse týn, wɇɇ ro ‘ ‘nⱥ’ re jmóo re fáá’ra e la jó’ e re dsóo dsita’ ta é náá’ e re dsoo dsí, re nnɇ jö ñí la ro’ e llá jmⱥⱥ kó juó’ u re fáá’ra, ki jiaro’ re fáá’ra e jia’ re lí fó’ re ñíra e a exa jö, e a exa re lí fó’, ta e ‘nⱥ’ re fáá’ra jö e wyy ga kieera ki jáa my la týyna ro’, my la týy na e xa jy ñíla kieera, la’ ba lɇ, eñóo e san eñóo e dxó eejná e jnaa, dxó re fáá’ra e dxó, sán e fáá’ra e san ka kö’.